Raha aminahy dia ara-dalàna tsara ny mitaiza biby an-dragno. Ohatra fotsiny zao ny piso a dia <hesitation> mandroaka raha, ohatra ny hoe mandroaka raha amin'ny aligna zany manko hono izy io raha resaka piso no ikoragnana, sady magnambara raha tsara koa ndraindraiky. Dia ny amboa ndraika koa magnano an'izany. Ny an'ny amboa ndraika raha misy raha ratsy a dia m- <hesitation> migogogogo mitomany izy. Izay no ataon'ny amboa, magnambara raha ratsy, dia zay no ma <hesitation> ahafantarana hoe misy raha ratsy tonga. Dia zay no mahatsara ny fitaizagna ny biby andragno.